Manahaky anizao moa roahy ñy hanohizako tantara raiky toy e: -"Taminy zay andro zay ,namaliky ñy tenany ho traboketra ñy mpianatsy mpañosavy raike ,i io mpianatsy vo manomboky mianatsy aminy lakilasy maziky toy ao ,tañatiny heriñandro tsy ampiampy ie ,nahatsapa fa misy raha hafahafa miseho aminy ñ."